Oyi ro oma dɛmu han dara ɲure san a bira nucozo dara loro darana han ɲure san to han dara nɛ amɛ metirize un yɛrɛ dara mu su'ani mɛna abe han dara twa a mibin han we wa'a ho dimiyan owe dara lo o ju biyɛsi lo o ju biyɛsi han dara so sin mɛna mu a mɛ tena yiwa we mu to se ya yi mi se ya yi na mɛna to a mɛya we un dara so ma benɛ a bo an yi siyan ho dimiyan